<hesitation> Fomba fanadiovana filtre rano zao e <hesitation> agnatina filtre manko e, efa misy <hesitation> raha maromaro agnatiny akao, misy ôhatra hoe <hesitation> charbon, misy <hesitation> fasiky, de misy a vato, misy lamba, de le rano zegny avarigna agnatin'le filtre akao de mandalo i etape maromaro regny de avakeo kaofa tonga amle farany ambany de lasa madio aminjay izy.